بنصحكان انت عشان تمارس اللغة الجديدة دى -اللى انت بتتعلمها ,حاول مثلا تمارسها مع حد من اصحابك بيتعلمها معاك فى نفس الكورس فا دا هيساعدك ان انتو دايما تتكلموا مع بعض بنفس اللغة ,فهتتعلموا اكتر و هتفهموا اكتر, ممكن برده تتفرج على افلام او مسلسلات باللغة دى وتحاول من غير ترجمه فا دا هيساعدك ان انت دايما انك تمارس اللغة وتحاول تفهم الكلام دى هتبقى فكرة كويسة